Eee! Lafa ny olo moa zay nifoha ka ny dikan'izay i natory talohan'io teo la mifoha tao i la naifoha tao i zay da anahatsiaro tegna ny dikan'izay la vony hanao ny asa mandavanandro.